أعتقد الأطفال اليوم يمكن يكونوا سعداء بطرق مختلفة عن جبل عندهم تقنيات وألعاب جديدة يعني تخلي حياتهم ممتعة لكن يمكن يكون عندهم ظغوط أكبر مثل الدراسة ووسائل التواصل الإجتماعي، جبل خمسين سنة يعني كانت الأمور هادية بسيطة وتركزت يعني السعادة أكثر عن اللعب والصداقات كل زمن له سعادته وإهتماماته، بس في النهاية السعادة تعتمد علي التجارب والبيئة المحيطة.